डख्ती जनावर जसें कॅमॅलिऑन आपलो गेव संपर्क अपले रंग खाय असता त्याचें परमानें बदलता। यें जनावर छदासें दुसर्यांग मारपाक वाचनां।